Ndikkinami maayo dow kooseeje ngam maayo do don mari ndiyam haa nbder jei awawata yarugo ndiyamman yara loota loota limsema awada ko ayidi kala bi adamaajo fu don mai haaje ndiyam amma kooseje nafu maajum sedda